Kiaguan kiua mens mens jingan bi te ru dia de ganu de batudat y tonces ru ndu nami kiuy u ru u laui kun kiau gua tañkiy ke nda ganu antes ru ya ljaundat ru gaundat y tudat y naañ ya ljus bajau gata pa nki ru ljiee y naañ ya ljeut ru baking de ru mismo ganu y kjuende bale ljiua te y bale baking ljeut y xiñiu ast xijiang nda ma ntaju ast xijiang bijiy xiau lami biu nti nkjiñ y ljujul ru baking y te ru mjie staut ndu de ru ganu ya ma nki ma nki kiji nik biu ganu kun nki te bale ru ljiee biu dagujun ni ya le te bijiy ya bu lii ya entonces ya bu lii y ndu te ya te biu kampiujun. Y ru gasat ndu ya meje lañjiuadat bu kuajadat asast te ljiau y y ya naañ ya kampiujun ya kañkiep dagujun ya laljidat kaemp bibiu bijiy ma sasat y kun ru jingat kun gua kuajadat ndu bebu te te biu ximjia ke bu mjay nibiu bale nep tjedp de ru nep ru te biu skamjit ke biu kjuats biu lames nju nme biu unde ndu te y ñkiep dagujun ljiji ru1 skamjit ljiji ru liedat y kun. Biu ximjia bu pik amay y entonces biu lames nijiy neu y bijiy ya te kute kuaju asi te biu ximjia y tjedp ru kit mjie staut tjet danas tjet kias bikiuang bale nep tjet bibiu t nep y bebu te te entonces bebu te tjet y biu ne ni kuats biu npjeje kiñkiy npjeje y bibiu kuats y biu bijiy te lii guaxñiu ndu lii y kjuande li ru galletas ke xiyuy njeu ru mje bakuadat ru nep kuent baaus li bikiuang lii kias lii nchiaut. Ki kiyet ki nchaut njuande lii y ya mas kua ganu bi ya stateje ya stali nep xiau ya kue ya kue staii nep xiau ya kue bu kankau te kun nibiu kampiujun nkjuende ya kua pik nu ya stalii ru ljiee ru ljiee ya stalii kjuende y bebu te bu kuajadat dagujun kjuande te y kjuande te npay kjuande bebu te nep lii nduk te kampiujun bijiy kese ya guaxiñiu gua nip lejeng ganu ljeunt gampiu kjuende y bijiy ya ma ya amadat anajayayt anajayat ast pik ma beung biu t ximjia y. Kjuande kjuats ru kiung de batudat de ru kjuande kjuats y mjadp kute kuaju biu ximjia bebu te te y nduk te npay y kjuende bebu te y kjuande ma tjay ru kiung ast kakiaunt ma nju nau kuent pik neu bijiy biu ma liip de ru todo lo ke es biu mjanch sanuye nduk ma bejent ast kakiaunt meje ru kiu ng biu ma lii bibiu iu pa ke u lanaung pero nep stanaung u ya kuent ntsen ya ndaja kuen biu ma tjayp bebu te ru mensk ñyuuyet te nduk naang bebu te te kjuende bebu te mjau bale y mjau bale y baledat liedat ma njudat ma njaung njuande budat juaudat kjuende budat pint biu njuaudat meje nep te y xñiu madat ast kakiaunt ma tjay ru kit akiung y nkjuande ganjaudat y ljaut kjuande ru liedat ke tamjianch biu dagujun. Y bebu te kjuande te kjuande nau bu tu bi nkjuande lue biu kaneu luee kajuay y mjau kjuap te kuaju y bijiy ya kutse ma kjujits biu nkja bibiu ya ljul kjuende y bijiy te kun pap nkiji kun ma tjayp kiung bi ya ma kuent tjayp kiung amadat asasat ntaudat meje nep te y ma kjuap kiung biu unde neu y kjuende ru ksau ganu ke tu bi kjuande tep ramjie njuande tsjep banjeu biu ma tjayp kakiaunt kjuande kun gasast nduk lañjiujuñit y si gua ñkiy ke gua nip lakijit bi kjuande kun gasat madat tjay ru nep ast bibiu mjing kun pagas kun kakui kañki kun ljiu daua kjuande de ru libat ru batudat Nkjuande npay y kampiujun de ru ndujuy meje te ru ljiee ndu naañ bijiy bu te te mjau bale nep y todo lo ke ndu mjang nki nkii aveces te ru kieng basa ljujuly tat ru basa ma beje kie kanjua y njua ru lejeunt bajau y ljujul kun nkjiñ y naañ kjual kante y tses bajau y tonces ya kun nda nti ntsi ya ljus biu nkie kantue y laul laul pa nu nmel y lip nchaut ast ke guta ru ndujuy meje te lii biu nkie pik libat ru batudat bebu te te ndudat mens nyuuyet bijiy bu te chñi naang bebu lai nep te y kjuabat kiung y lami nda nmau ke nduk mjadat ru batudat kjuende tebat biu kalus ma tjaybat nau lapa nkiji bi tep biu kalus ma tjayp ast biu kakiaunt y kjuende kun ljiau nariuadat ru gasast y kjuede njuaudat mekat dagujun porque budat bale pint y lindat kjuende kanuye karnu ma lindat biu kampiujun bu nau bu neu njuut y naañ kun ya lapa nkiji kjuande bijiy te ma tjay ast biu kakiaunt kun nep bale nep te bebu te meje ru ramjit ndu bejent ast biu kakiaunt todo lo ke u lame ke es de ujuy bebu te te y te bale nep y ma tjay ast bibiu.